ها-هتجيب فردت كوتشتين تانيه اللي هو اطار الثاني من السيارة وفي حاجه اسمها الصليبة ونفك كل مسمار في اطار السيارة عشان نفك الكوتش الاديم نحط الكوتشة الجديد بعد كدا نحط المسامير كلها الصوميل